لو كان عندي الإختيار بين قراءة العقول، أو القدرة على الإنتقال الفوري، نحب نختار الإنتقال الفوري؛ السبب إنك تقدر تروح لأى مكان في لحظة، وهذا يوفر وقت، وجهد، لو كان عندك القدرة على قراءة العقول ممكن تكتشف أشياء مش دايمًا حلوة، وتولي حياتك معقدة. <noise>